<hesitation> Famariparitako <hesitation> ny hoe ny hasa everiko fa tegna tsara ary mety aminaha: vôlohany alaoha ny asa haiko, voafaritrinaha ary tsy ampijaly zaha koa, ary hasa mahavelogno zaha, azahoako vaola, <hesitation> zany hoe haiky fao hoe azahoako tombony be zany <hesitation> izy entiky <hesitation> amilaomako taigna amy fiainagnanaha. <noise> Ohatra hoe arakaraka le raha nianarako sa ohatra hoe zaha <noise> nagnaraka <noise> auto-école: chauffeur zany ny tiako ata, na o miasa amy garrage magnamboatra tomobily, sa ohatra atako hoe zaha niasa <hesitation> amin'ny <hesitation> toairagna araiky nagnanaovako <hesitation> fiofagnagna, asa ohatra atako hoe nagnano <hesitation> fiofagnagna momba ny fagnanaovagna tragno, de <hesitation> magnano maçon zany zaha, igny le asa ivilaomako zany.